Yo aŋa tou kéta bank kékéna français nkhané gna, wo kou khané wotini khalissi takhoundi rékhé gna tane oubien khaliss takhoundi konpé, ou khaliss takhoundi mara koussou ray koŋi. Banké kéni français nkhané gna khalissi takhoundi rékhé gnani. Yo soro béni fo gui makha i na dagui khalissi ni ntakhoundi mana malayi tanga iblissa parcek nabouré ŋa makha problémou gnana i ga nkonpé nokho nké khibaré tanani kéŋa. Awa anadaga takhoundi <hesitation> khalsi takhoundi rékhé ké konpé ké noŋa, a ŋadjou ngana kignéy kota bé a na ra woutou a na ra woutou. Yo wonatou kégna ganiŋa, wokou ladani ngagni kou béni gani soro gnano makha wo deubou, kani a do khabilani, owa <hesitation> wogui nabourou nkini mé wo gui takhoundini mé da. Foulani foulani khada khaliss nkini foulani a na dagui takhoundi wathia koun nbéguéye, banké ké yani wo makha banké ŋa khaya ladaléma sassa. Wo sou no khalssi loono nogna, séré bé fo ga makha a na daga wara noŋa a na takhoundi, a mana nafa na ké bana ta, a wouréna ké bana ta khalissi takhoundi rékhé a soninka nkhané.